Ye, misy sakafo tsy aiko mahandro ka tiako ianarana ny mahandro azy, ohatra ny mofo gasy, ao ko ireo ramanonaka sy menakely izay tena tiko, ary misy ko ny grefy izay fiarahan'ny ramanonaka sy ny mofo gasy.